Fisa baban a iwa, dawei nagamari di tompat a fisa ra loka. Tompat fisa ra i bobak, daforu mancia bulik-bulik a naga nai dawei tompat fisa ra. Fisa baban a ira, ngarak uturu si lim natagi ngarak uturu si fitu. Nawei la sampe ngarak utur si lim atagi ngarak uturu si fitu? Fisa ra ni baban a maton nai ra, le kila muguru bolu si roti dia fisa iwa natagi sampe naga sa dafitotik sa fua bolu.